Raha fazahoako ananjy alongany fomba fagnamboarana taratasy avy amina raha maniry, de <hesitation> sasafana manifinify i raha maniry io an, de efa misy machine avy akeo rehefa vita manifinify i raha maniry io an de ampidirina agnatin'ny machine igny, de machine igny avy akeo mamoaka an'le taratasy.